أكيد دراسة الرياضة وايد مهمة مين قال انها مو مهمة ، الرياضة هي من أهم العلوم و هي الأساس لكل العلوم ، بدون الرياضة ما يكون في تكنولوجيا ما يكون في علوم فلك ما يكون في علوم فضاء ، الرياضة تعلمك التفكير المنطقي و الحساب ف هي وايد وايد علوم مهمة.